Ny fikajian̈a boky zen̈y karàha bibliôteky àby ren̈y midika izy in̈y io oe afaka ikajian̈a jiàby karazan̈a boky jiàby kô fa misy raha tian̈a <hesitation> afa- kô tsy tian̈ao robaka na karàha zen̈y zen̈y atao an̈aty nany in̈y. Kô raha ohatra hoe fitahirizam-boky ara-panjakan̈a àby ren̈y ôhatra, <hesitation> fikajian̈a irô boky efa taloha be tan̈y nosoratan'olo.